عدد ساعات الدوام المدرسي عندنا هنا في الرياض يعني تقريبا حوالي <hesitation> ثلاثين ساعة في الأسبوع، أما بالنسبة للإجازات ففيه إجازات رسمية طويلة زي إجازة الصيف الصيفية وكمان الأعياد، وفي إجازات قصيرة خلال السنة الدراسية طبعًا <hesitation> نعرفها بالأخبار ومتابعة ال- النشرات.